سهل مرة، أول شي بتحط كاسة مويه على النار. بعدين تنتظر لتغلي بعدين نحط ملعجة شاي صغيرة سواءا تحبه شاي ناعم أو شاي خشن عادي. بعدين أتركه يغلي على النار لمدة ثلاثين ثانية وأطفي النار وبس. صبوا في الكاسة حجتك حط سكر أو زود حليب عينك وكيف تحب تشربه. وفي طريجة أصلا إنك تجيب المويه المغرية تحطها في الكاسة وتجيب أكياس الشاي. <noise>